Bi ga̱ zem na̱ de ga̱ sa̱ kat la pet nbitlun, kong ga̱fe la kwas hoos na̱. tat nbit hen pi ga̱ zem a mualam nie ga̱fe mualam ɗe pen ɗe sa hen yisam yi ba, mualam ɗe koom she i nga̱de na̱, to tat bit zak, la yol hen tang bi na̱ a mues ɗa ɗe vwang kong ga̱pe la kwas hoos na̱, ɗe vwang bet na̱ kat la too nzen la gane kat bet na̱ ba, pi ga̱ zem teng swa bi na̱ a mues ɗa bit lun, tong swa mues ɗa, tong muan kong lu, tat bit zak, hen pi ga̱ mang zem bi na̱ hen swa <hesitation> a kamu nie ga̱pe kamu kat la tong muan ɗe pe ba, la tang be na̱ a ɗe ga̱n sạa̱m nlu nie ga̱pe yi sa̱a̱m kamu de sa hen ɗe sa̱a̱m yi, so tat bit hok la pet kong ga̱fe la kwas hoos na̱ bit pe hen zem isa̱a̱m hok tong swa bi na̱ a kamu, ama hen pi ga̱ zem bi ga̱n zem din la bi ga̱n kat anita̱ hen pi ga̱ zem a mualam nie ga̱fe mualam ɗe koom she ni yi, mualam ɗe sa hen ɗa̱a̱n isa̱a̱m ba, ama ga̱ na shat, ga̱ na gwen kapa na̱, ɗe sa hen ɗa̱a̱n isa̱a̱m. Bi ga̱ sa pe hen zem de tong dinga swa mues i bit lun tat di bit, a nie ga̱fe bet na̱ sa̱ ga̱ sa̱ na̱ ngong de kaat bet na̱ yi, so la swa mues ɗa tong ga̱ na mues hok tong muan de vwang ga̱ na̱ tong shin kong lu ɗat ɗat to tat-tat bit zak hen pi ga̱ zem a bi na̱ ɗe swa yi, ko hen seet <hesitation> Awara hok ɗe muop ga̱ hada hen nɗe <hesitation> nɗe tea de swa yi ko kuma shim ga̱n tun na̱ shim ga̱n tun nɗe kosai ga̱n kias. Ɗem de lokaci hok ma zak, la pet bi hok nɗe shin hen ni ga̱ na hen muan de seet a <hesitation> masa de sa̱ yi nie ga̱fe masa zak ɗe koom la she ni yi nie <hesitation> la bi ga̱ ɗe muop tong li yin ɗa̱a̱n shita, shita muop hok kuma ɗe di yi ga̱mai ɗe shin masa yi bak, a muop mu puanang fe ɗe ɓakwa a muop ɗe shin to to muop de hada shita muop ndibi bi pa̱ena̱ la ga̱ sa̱ nie sem, nie kuma pe ga̱ zoom la ga̱ sa̱ lokaci hok muop yil daga zem a masa hok ɗe ga̱n sa̱, la la gə ɓa̱en ga̱ na, lokaci hok a lokaci ga̱pe pe ga̱zoom ya hen, hen zem ɗe sa̱ masa niepe shita ɗe kat shita ɗe gwen jinja ɗe gwen yaji, la sa̱ ga̱ sok ga̱ na kana̱ nsaan, tong was, tong sa̱em ga̱ na <hesitation> pe ga̱zoom hok tong ɗalang, a bi ga̱ sa to ɗem ɗa̱ lokaci hen pi ga̱ zem a masa, ama dik bi ga̱ ɗa̱ na̱ sa̱ dai kat la pet bit lun hok sai bi hok la nin hen Nsa̱a̱n. to ga̱ na kwal nie mas na̱ a kwal nie pe ga̱zoom, ga̱ na kwal nie mualam na̱ a kwal nie ɗe san ga̱ koom yi, kamu kuma a de ɗe kat yi sam nie ga̱fe kila hen sam gong ba hen zem ɗe ga̱n sam yit nbit lun so hen zem ɗe kat la kamu ɗe swa yi nbit lun hok ɗe sam yi, bit ga̱pe tong swa kamu hok hen tabata tong muan shit ba tong muan ndipe ba hen ɗe an luu, bi ga̱ sa to kwal hen ni hen-hen-hen swa kamu nɗa̱ ko kuma nɗạ kosai. To ɗem dibi ɗe di zak yit <hesitation> bi ɗe di <hesitation> muop yong sa̱m bi hok ɗa̱ng seen ɗie ga̱mai, matdi ɗe di, matdi ɗem ɗa̱ lokaci hok hen la yol hok hen zem bi na̱ a matdi da kai da ƙaɗo ɗe kat ti ko nɗe ɓuas ɗe kat yi sa̱ nbit lun, nie ga̱pe hen ɗe muan a daidai nɗe system na̱, hen ɗe muan yi daidai nɗe rayi na̱ bi ga̱ zem nə ɗe ga̱n <hesitation> pi ga̱ muan ɗe shin hakuri hen pi ga̱ muan an ɗe bi ga̱ zem kiak na̱ ɗe kat yi sa̱ kat san la pen, hen zem a ga̱ na̱, hen zem a ga̱ na̱ anita̱